Sɛla ti ba ti'isera ti baasi iti mɛ gee ti la ka dɛna yelemiŋerɛ. Diyina de la, nɛreba ni ti'isera ti baa san ɔbera muurɔ a bi'iri mɛ n sɔɛ ti a ɔbera muurɔ ti a bã'a la basɛ gee aayi, fu san bisera la dagi bala. Le yɛsera basɛba ti'isɛ ti baa ka biseri nyɛta, fu san bisera, baa, a nini la n ani se'em la, a de la ba-se'ere bii a de la dunsɛka n biseri nyɛta <em em> bunɔ, mu'uŋɔ duma zo'e zo'e, bala la nɛreba ni tugum ti'isɛ la baa ze wa a ka biseri nyɛta sɛla, mu'uŋɔ n de sɛla gee baa tugum bisera nyɛta mɛ, n basɛ ti a bɔna a to'ore la nɛra la. Fu san le bisera ba yeti baa, nanana baasi wa, ba diti bii sãsi la, la dagi bala. La yese la baa la kom san ta duŋa ti a ni ta dita zɔ'ɔra, ita bala la.